<hesitation> kalo <hesitation> kuliner itu salah satunya <hesitation> pisang ijo dan pisang ijo ketika ta makan yang di sana sama makannya di sini tu rasanya tu beda karena di sini tu mereka pake <hesitation> dorang pake tu kebanyakan tu pisang manta kalo di sana <hesitation> pisang masa dan <hesitation> flanya itu di sisni mungkin dorang tara pake santan kayanya makanya dia- dia tara gurih dia pe rasa kalo untuk pisang ijo dan <hesitation> kalo <hesitation> kuliner-kuliner itu <hesitation> kalo di sini tu mungkin <hesitation> gudeg tapi gudeg itu ya tidak cocok di ta pe mulu makanya ta tara suka makang kalo <noise> yang kalo jogja <noise> yang ta suka tu kalo dia pe kuliner itu mungkin <hesitation> <hesitation> dan kalo kuliner jogja itu yang- yang cocok di lidah itu mungkin <hesitation> ketoprak bubur kacang ijonya kalo untuk a kuliner jogja dan. <hesitation> <hesitation> dan a- ada juga lotek dan biasa kalo ta beli lotek itu di <hesitation> balakang <hesitation> sampiing unires- unires putra umy itu ada mas-mas tapi dia buka tu cuman sampe jam sembilan sembilan pagi itu so dia so tutup dan tampa dia pe tampa lotek juga rame makanya orang berebutan untuk beli <hesitation> beli lotek dan lote tu salah satu makanan jogja yang ta rasa tu cocok di lida dan ya pokonya setiap pagi mau pergi kampus tu ta beli lotek situ trus dan <hesitation> saking <hesitation> biasanya dengan penjual lote sampai <hesitation> masnya yang penjual lote tu minta nomor saya dan <hesitation> mungkin mas itu dia- dia jadikan kita tu dia pe a langganan karena ta beli tiap hari situ pokonya tiap pagi jam stenga lapan dia sering cet wa dia bilang <hesitation> mas da beli lote yah oh bungkus satu aja ya mas nanti saya pergi ambil. <laughs> <laughs> dan <hesitation> mungkin kalo makanan has jogja ya <hesitation> paling kurang lah berapa aja yang cocok di lidah karena <hesitation> karena manis dan <hesitation> mungkin kebanyakan di sini tu <hesitation> sayur-sayurnya juga campuran pembuatan sayur tu mungkin mereka juga pake gula makanya tidak cocok di lidah bagitu dan cuman beberapa saja yang bisa- bisa diterima oleh lidah ya karena maklumi ya lida dari timur yah harusnya yang asin-asin.